لو كان عندي الاختيار كنا هفضل اني اكون فنانه كوميديه وده لأن الكوميديا بتخلي الناس تضحك وتنسي همومها واحب اني اكون سبب في اسعاد الناس وكمان كفنانه كوميديه اقدر اعبر عن آرائي وافكاري بشكل ساخر وده هيخليني اقدر اوصل رسايل مهمه بطريقه ممتعه